Razoara io zen̈y firazen̈a zen̈y, ia, karà ataony niny lelahy zen̈y ziô niny lelahy àby àby io zen̈y mirazy sômotro-ndrô amy razoara. Aviô niny viavy zen̈y misy mirazy koa zen̈y amy amy vity, fan̈adosoan̈a volo zen̈y razoara. Misy lamy zen̈y an̈atin'ny zio ao. In̈y amy zay zen̈y afaka razen̈a zen̈y zen̈y tany tianao razen̈a adoso zen̈y volo.